Shindu sha ndachama bodaboda ni maendeleo. Bodaboda ni mwikhale ni navo kenya mukhole maendeleo, mukhole shiama mutsukhanenje mamondo mu, <hesitation> mukotesiako kata mikunda, eshama esho muli nasho mutsia khwikula account yenyu, ola, mlatsya hata khu mca mla, alakhweresiakho eshindu shama shenyu shilatsarira. Bodaboda yefu ulinga <noise> governor wefu <noise> emianda yakhaya khu kasirya. Mwanda kwa mataya kwavere muvi yaverenge u tema yakhurerekho i lami, yakalushe yakwamire notukha yaha niwira mumatukho notukha norulayo pikipiki yava iviyire, noyira khu mufundi mapesa kakhuvira na amanji, <noise> spare part vaninia yi oil vaninia. Yaani hata khuukanga no vurichi vuliwo isaa yino no vuruchi luya shi? Notsia khuvolakho mafura, ruto naye mafura naye kho ngoko naye, khandi khe yatemrekho sa nga wisha khuvolanga kata yeshekho, yeshekho kata shilingi mia moja kata ni sabini, <noise> akhuveyanga sa alesha. Kho vuruchi vwefu no vuvi, shi novulai ta. Afadhali anyuma alya, kibaki nga laya khurukanga, yali vulai sana, kibaki niye wakhurera fupikipiki fino. Akhuvira khwitirirekho, <noise> mani e pikipiki ifwe khulindanga, kholrakho, khunyolirakho shi inyanga nikhukholrakho maendeleo kefu. <noise> Alali vana bodaboda khwikhale halala mpaka khure halala mirwe, khuininjekho kata tsi shilinji tsirano tsirano, <noise> khutsukhanirenje. Washefwe niyakhanyola msiba, khumalanga khwikhala hasi khuchanga mamondo khutsya khumupra pole. Kha amanya kweli vashanje va nikhalanga navo khuli mu mbulala. E lilondakho bodaboda khunyakhananga, khunyakhananga zaidi. Yaani e saa yino amamondo kaumao, vuli wolengakho aliranga sa, vuli wovulira mundu aliranga sa hakuna pesa. serikali yo, ivishre amapesa, yani kho ukanga ni sirikali yefu ikhu iranga yena. <noise> Afadhali khusava muruchi wefu akhupungusirye amafura fwesi kho khunyole khunyolamu. Nala khupungusire mafura ta khunyela khunyolamu ta. E lilondakho bodaboda tsi taa tsyefu khu mianda tsya lala. Onyela khuva e taa yao ilarire aundi utsitsanga shibale. <noise> Mwanda kulya kuli busy, tsi taa tsiumakho, e moni yao ilarire, yaani kata nolenga nokhole shina, okhaywa lyo omala wakhola. <noise> Kalabida e taa yao ni ilarire shiro okalushe nango. wikale kasi mapema okalushe nango. Lwa khanyolrekho shindu she yinyanga onyola shindu sho shakhapungukha. Kho khusavanga governor wefu akhurerekho tsi taa khu mianda. Afadhali khunyela khuva vulai. Lilondakho governor wefu akhukasiriekho e mianda, khwirukha khu mianda pikipiki <noise> tsikaywe khuviya kila wakati. Eliloandhakho <hesitation> hebu finya hapo e lilondakho lya- lya khataru.